<noise> toh – toh Haŋ kaŋ nwari kaŋ ga sauki I ne harai ya ai kal dambu, zam dambu no diŋ na dake take take nama te nima nwa, kuma bara i ne harai I ba a nwari kaba hai kulu, bar foyaŋ mo gate shinkafa dambu zam I wo I ba i tar ka shinkafa dambu ke da hai kulu, wankan ka kanu ai se no ya kan iga te noya, han foyaŋ nwari kala kul kaŋ ga kanu bar se inga no bar ga te. Idunyo mo bar ga di nwari wiya no da bara da nwaro gono, ai nwaro duruyanwo kachi wiya amma manchi kuso dakeyaŋ wo ama te nima nwa. Barai kaŋ goga chechi mam ma a wiya nin kan ka dake no niga ma a wiya, asi te me, asi te. Nwari kaŋ wo nwari wo dindi bara ne inga si hiŋ ka tewo bara wo hai funo dai no, zam da manchi hai funo mai no ga di nwari kane asi hiŋ nisi tunkai nisi hiŋ ka tun ka kuso dake ka te, aman te me. Bar foyaŋ nima di nwaro gono no kur nyo kur nyai ga fai haraŋ harai, aiwo binde ai si wadiŋ fata nwari gono ai kurnyo ma fai harai da irkwai dinga guna harda, in sha Allahu, ai si nwari gono bara ma tunka te yaŋ wo hiŋ ne mate bara se wuya, ai ba aga chi dur yaŋ no bara ga duru ka te ama nwa saboda ama ma kani suba se ama ma checho ka ni, nidi dim ma inga kan goga chechi ka kiŋ no, din si ga ta sa ama nwa ka kungu sub aba a kwai checho do manchi aga ma che cho kani no, nidi daŋ haka wadiŋ si te, da bara na te bara na amana nwa.